ശൂ യുക്ക വിവിദ ബഗലു। യുക്ക ശൂ അനേക് ബാലഗല സമുദയകന്ഗ തയരവ്ഥുന്ദി। വിതി ലോ പ്രതി ബഗമ് പ്രഥിയകമയന ഉദ്ദേസേമ്തോ ഉന്ദുന്ദി। സോല്, അദുഗു ബഗമ്। ഇന്ദു ലോ ഓഉതേര് സോലേ, മിദ്ദ്ലേ സോലേ, ഇന്സോല നിദി ഉന്ദുന്ദി। യുന്കോതിദി, ഉപ്പേര്, ഉപ്പേര്, അന്ദ്തേ പയി ബഗമ്। തോഏ ബോക്സ്, വര്പ്, ചോഉന്തേരനൈദ്, വിതി ലോ ബഗലു। ലചിന്ഗ് അന്ദ് ഓപേനിന്ഗ്।